Si putissi essiri filici sulu accuntintannusi di chiddu chi ognunu havi. Troppu spissu, inveci, avemu tutti cosi pi stari boni e addisiàmu sempri qualchi cosa chi nun avemu o chi nun putemu aviri. Nn’avissimu a ‘nsignari a fari comu dicinu certi filosofi antichi: di chi cosa avemu bisognu pi viviri, quali sunnu li cosi essenziali? Avemu sti cosi essenziali a nostra disposizioni? E allura avissimu a essiri filici. Inveci semu sempri mutriàti comu si nni mancassi un vrazzu.